<hesitation> An akuu iná iin vilu tu chí njandio njá iná chinanoga tevilo hi kuechinga ti'ó iná tuu ka'ana ini enai hi vilu chi kuki kuu nitna chi kuni ini vilu ke'e njani katachiki kata xhini ono kani otute kanja nii utu tenjá nja tuku kikunina tenjá xa'a kiti nunuaté inka kitio kitite njaka niana kiti tute yuon kua onuu kanjaki unu kutuani.